בַּשּׁ תְּחַזְם שַׁנְטַאתְכּ בְּכִפָּאא, אוּלָא דִּיר לִיסָאת דִיָּאל דָּאק אֶשִּׁי לִיַּ גַּתְּחְתַאגּ, כַּתְּחַט אֶל-חֻוַאיִּיג אֶל-תִּקַּל פִי-תַּחְתּ וְאֶל-חֻוַאיִּיג לִיּ כַּאִיתְקַמְשּׁוּ וּבָּאֲקִי אֶל-חֻוַאיִּיג, אַטְּווּיְהוּם בַּשּׁ תּוֹפַרּוּ אֶל-מַסָּاحָה. אִסְתַעְמַל אֶל-פַרַاغָּאת אֶל-סְגִּירָה פִי-דַאְל-אַחְדְיָה אוּ פִי-גִ'יּוּב אֶל-שַׁנְטָה. וְאֶל-אַכְּתַר, לָא תִּדִי מַעַךּ בְּזַבַּא דְּל-חֻוַאיִּיג לִיּ מַגַּתְּחְתַאגּוּש, הַדָּא כִּיַּכְלִּי אֶל-כַּיְנְדַמּ וּמוּפַּר פִי-אֶל-בְּלַאסָה.